Ilay milina fanasàn-damba an, arak'ilay anarany izany an, milina. Izany hoe zavatra miodinkodina. Miodinkodina ilay izy an, mandeha amin'ny herinaratra. Dia alefa ao anatin'izay milina izany izany ilay lamba malotonao. Dia ilay rano sy ilay savony an, mivadibadika ao anatin'ilay milina, no lasa manasa an'ilay lamba. Izany hoe an, <hesitation> fanasàna lamba mihitsiny izany no asan'io milina fanasan-damba izay.